Obo wamabya iwabirisoberya omundu, abye mukama waghu okwamubiri kwitsi omundu ghosighosi thatha waghu, mama waghu kwitsi mukali waghu keghe iwabirimusoberya. Ghukatsuka eryasa eyali, iwasa obusu ibunatsemire. Neryo obusu bwabiribya ibunatsemire, neryo iwa- iwamuramukya ghuthe wakolha kyahayi. Ghukibya wabirimuramukya obusu ibunamuseka, iwabugha ghuthi mama kwihi thatha kwitsi mukama wayi ghunganyire okwakyangalyakolha ghunganyire. Kyamayithayisibwa iwakukama nahisi iwabugha ghuthi mama ghunganyire. Kwitsi kuwangaghana erikukama nahisi betu inalhangira athi kwenen ekwawabirikolha ekyibi, wabirikyilhangira. Neru iwabugha ghuthi ghunganyire ekyangalyakolha kyino ekyibi singendisasakyisubamu ekyiro nakyighuma namatsira singendisasa kyisubamu, ghunganyire. Neryo omundu akakughanyira kusangwa wamasa iwabiriyisengerezya obusu ibunatsemire, neryo akakughanyira.